Ko njam ko fowru moƴƴaare ɗum rewɓe ngal sabu mi njiddaade fiyaangu ngal, goɗɗo rewɓe ngal. Mi njiddaade sabu e ngal fiyaangu ngal sabu ɓeen.